Sì viagerìu ën lë spazio përché a m'piazerìa vëddi cum al e fait, a m'piazerìa vëddi le stele da vizin anche i pianeti e pöi però a m'piazerìa fe ën gir vëddi e pöi dopu turné turné ën l'atmusfera terestre nurmal